oyi va Iran ɓa ninɛ ɓa bɛrɛ da tuwa cɛnu abe ɓa ɓa biya marara ɓa boni mɛ han diya nɛ aba nucoza a a zun ɓa se matete mu a biye ɓa wero lo gɔrmɛ gɔrmɛ salsazi mu mu a <hesitation> na tuwa ma ma ɲi